Alura a ie l'italian, a ie ël tedesch, a ie ël giapuneis, a ie lë spagnöl, a ie ël fraseis, l'albaneis, ël maruchin, ël canadeis, ël libaneis e pöi a ie d'autre lingue ch'a më ven-u nen ën ment, comuncue a i n'a ie tante d'autre